Oyi ro diara mɛ to mɛro ba ɲubeza a bianɛ ba ba ɲubeza tua mibini lo ma mi yan yi mi wɛ bon ɲubezo baro ma ɲubezo yan a bun in mami woro kwa ba'i mi wɛ ba derinu si aba de wɛ si mu bɛ'a benɛ mu bɛ no'oɲa ba ɲubeza so a ba ɲubeza so boni nu ma tete mɛ ba sɛrobia bɛ'a <hesitation> ba cruru bɛ'a mɛ ba cruru mi dan nu ere na ba cruru we mi nuna cruru a a akuplera mɛ ba ɲubeza onni ba ɲubeza o ba'a bianɛ ba a fidɛl ba'a fidɛl ma tete